Ja kuenta kutu va'ada ku na kú nteyu nteyu ja ka sa'aá ntaka xavi taka nteyu va'á ka kan'ó, yuan nanku tu'ána ku in nasa ka skasu in chaka <hesitation> yuan nasa ka skasu yukaa kunta kutuva'ada saava <hesitation> kutu va'anada nasa ka saaa nasa ka nasa ka saa ntií ntaka ja ketaán jin yuan yuka kunta kutuva'ada.